Brazil tun wor adha kabd adha ishian adha gugurda jabdu adha mangudo ilaleten adha wo mangudo barchuma at irtet irakat adha jabdu ta inama gargarbaf adha amtan mal dulo bisani lafit hinlakifn dulo bisani wo lafit lakis won hamtu inama darsitu won akasi dagarisit ishine akas dugomfete akasin tet.